Aval xavfsizlik choralarini ko'raman ya'ni dublg'a himoya vositalarini kiygizaman keyin tekis va moshina yo'q joyda xavfsiz joyni tanlab velosipedni ushlab turib muvozanatni saqlashga yordam beraman uni rag'batlantirib qo'rqmaslikka undayman.